Kua ensalada jeiva sepuerea aikua nbaereko jeiva, jare sepuerea jae kïraiko oyeapova, jare mbaerako ikavitava, jaeramo mbaetɨ aikua kua ñee, mbatɨ aendu kua tembiu iarambo yauva